Kufur rong khe kwthar ongui maanma tei kwchangma tei tongmani fan fru phunukmani kwlai o kwlai khe jemon chini hayung no ma thango. Kufur rong khe chengma bukcha tei kwtal sal faima hai ma tongo. Kufur rong kaaisa pohor hai khe chwngma hai ma tongo. Kufur rong chengma tei paima thangma kwcharo fufur rong kwbangma faano tuijak hai ma tongo. Kufur rong <hesitation> kufur ron ongkha ree bo kufur ni tongo. Kufur rong bai kwbangma manwui bo swnamjag tongo. Rubber bwtui bo kufur rong ongo hinui sai mano.